<noise> Haa mi yoona lambaji no wooni caaka waala be temerre. ɗon didi, ɗon go'o, ɗon nayi, ɗon jeego, joowi, jetati, ɗon jedid, ɗon sep-sappo, ɗon sap-sappo e tati, be sappon nayi.